Nna gami nnayima agami beyi kpe aza ba gomi beye kpe okwo nayin pastor obanu bagayi beye kpe nabayi she ba sase zhn bawo yi oyan kwo ba bma oyi rayiwa kwa bma awoyi ngye yi gye yi zhi ngye ba okwo ni zhn a pastor, kwoyi malom obanu gna yi obanu yi zhi adayi bo, ayan ho ba zhn nabayi yagye kwo bma kuma ba zhn lonu oya kwon kwa dayi ba zhn yi lonu to nna an amale, male ba wu ho yan wo ba ga ho shawula she ho ba zhn ha gye oha ba zhin zhin ba gya be n nyababa woba gaho awye ga wagaho boye kpe wan gna ho ge ho to zhn gala galan wa gaho ge hoto to zho yikwo bo wa ga ho ge zhn bo ha bugba dna kala n naba, nho bam, n naba ha zhn bo yi nta peni nfa zokwo nfa oza ba wu ho sheho ba zhi ofa bo wu nnabayi ha bwa yam ntaeni ngni kwo bo oza baw ho she ho ba zabwa wo nna bayi hagyi gyiba